Tangalarning yon tomonlarida niklar, tirqishlar, tarixan o'g'irlikning oldini olish uchun qo'llanilgan. Ilgari tangalar qimmatbaho metallar, masalan, oltin va kumushdan yasalgan bo'lib, odamlar bu tangalarni chetlarini kesib, metalni o'g'irlashardi.